E'eleuai lau inau brown river'ai lau inau amau brown river'ai agu time alogai, e'eleu paumagaikai still laopolaga aufakina gaina aufakina apealai aga moku alao kopoga aga lau emai uncle ao lawrence pukali lai amamai ega loli ao eafaisa loli pitoga coka cola keoma. Gaina lolina aufakina moku alao lai amamai etalaifa kai aufakina aga lau isa lagai lagu brown river'ai koa apealai moku koa alao aga alao daisiama gaina ikui daisiama akaegaina alao laloko alao moku alogai. Pau aga erima e'changei kai ufainagai aga lau e'eleuai alogai kai still laopolaga aga pau j- mart eapae afugai aga gaina store ao stop and shop o store gaina ao gae eapa lau au apaoga victor keoma alao gae shopping keka keafa'afa efua keafa'afa Kofio aui papiei ifiaoi gae fou aguka amai erimai afa'afa emia time alogai aga lau au apaoga victor ekoko elao store aaga lai amau inau isa keagege aina loli keafia lai brown river alao alogai aua kina aga alao gae brown river'ai akoko compound alao time alogai aga lau amau eafiau seat lagai lagai epa epaguau efua aga loli lapiauga alao ea steer eafia kai lai imauai safa steer lafia latalaifa alao ea. Aufakinamo gaina moku kelao lai aufakina lau laguka lalao lau e'eleu puo amau ega favourite imoina koa lamia agalao moku amue aga aufakina lau loli fapapiaunii paisa. Kina agao aga brats apaoga victor gae agegeaina amue amai amai ea efua kai lai amai eopolaga e imoi gae apua'afuga eoma Kelohai keafia efua ke aniue alao alao gaina afuga apafua apeaina isa gae ao alaisa alao gordens police station gae police kepaini'i lai imoi agao gae gakoa gakoa aka victor ame egea puo aka kepenia imoi gekoa agokapuga aisa lau gau keoma amue amai, mums lau inau amau keapepe lai amue amai, anuai brown river'ai compund alao aga aufakina lau e'eleu kai aufakina lapapiau, e'eleu pauma kai still laopolaga. Alao aga victor aga paiv'ai eaguka elao kofia aui gae fou alao amai puo isa kelogo puo isa keukaisa kelao kelao eai eague kai lai alao akoko eai eagu kai lai alao akoko aga, lau inau amau nia- niai elao keisa aga keapepe lilifuelogaina kelogo aga egea efua kai ela eague ake kelao kesia keafia kegoapia aloi egama. Kai gaina. Gaina tinie brown river'ai agu aga gaina aufakina e'eleua kai laopolaga loli aufakina alao moleu aniai aga aufakina loli gapapaunia paisa. Puo lalogo loli gaina emaisai gaka kea talaifa falogo kai pau leli ina pau lai amamai eisafa pau ifegaina kainai puo pau loli gaina kepainaoga paui emiasailai mealainie ao eafia elaomo afa loli gaina epagea. Ganio isa eagu father man gaina storyni'i.